Kua tembiu jaeko kaovi katuai ani mbaetita guinoi soo vae(pausa), yuki ani iru mbaembaereta aguiye vaera yanderie omboaji (pausa) jaeramiñovi kua tembiu kurai yau yave ikavi ñai jare ikavi yaendu yandere.